Ngënko ngaanjee ngëncílëná bërëmb ţí bëwinjí ngooka cúm, <hesitation> iñaan yëlaniţ përungul tú. Mandúngi maandungi ngiimobëngi ţí unkúrarinji ací: úfuungu, ngëënjënk <hesitation> untuump, ufal, unkúlël kacil na bërëm. Okapëţaţ kak kácil na bërëmb utaŋ umëënţáa ndáwun utaŋ aja ngáancil ba këcil ngëëtas kowi ngëndewí, káfer ukaananjá ngëncilëna bërëmb.